Raha misy vahiny dimy izany ao atragnoko ao a dia sakafo mora masaka ataoko. Ohatra izao hoe asasakadiny izany fotoana ananako dia <hesitation> efa misy café sy <hesitation> mamboatra café mantsy iaho e. Dia ao efa mofo dipaigna sy dibera agnatin'ny frego. Dia iregny ihany arosoko anazy dia vita.